आँख का अच्छा देखभाल खातिर आँख के अगर कहीं बाहर से आवत हवा या नहीं, ओके समय-समय से पानी से धोए के चाही। अगर हम बाहर जात बानीं या बाहर धूल से बचे खातिर या फिर आँख के सुरक्षित रखे खातिर इंसान के आवश्यक रूप से चाही कि ऊ एक धूप वाला चश्मा लगावे। ताकि आँख सुरक्षित रहे और कुछ इस प्रकार से आँख का अच्छा देखभाल हो सकेले।